You know vegetables are food neh wor very good for ley body a can make you healthy yeah a keep some sickness and thing neh from in your body so food neh leh day a always good to eat ley fresh if you eat vegetable you keep for long period of time all ley vitamin protein and thing neh wor inside a will na be strong to work in ley body like ley how a suppose to work so vegetables la thing neh wor ley should always be fresh man like or in ley interior when we go on ley farm and thing neh leh dah we use to keep our vegetables in fresh water yeah if you keep it in fresh water a can a can keep it for some time wor all ley vitamin and protein neh will be inside a but la food neh you can’t keep it for long time vegetable la food where you keep it one week you put ley in fresh water or you get ice bah to put ley in all ley mineral ley protein neh inside a all la thing neh a will na be strong to work good for ley body. So vegetable neh la food neh wor you can’t keep it for long me I think ley highest time you can keep food like vegetable neh la two three day you eat ley because of you jeh leave a leh dah a will start spoiling some a will a will even get rotten some due to ley heat and thing neh around a wey kay ley strength from inside vegetable neh na food to keep for one week two week before you eat ley unless you keeping it to a safe place like in ley ice bah or in fresh water la wey keep it fresh for some time before you can eat ley vegetable are food neh where can grow ley body may ley body strong and healthy a can kay plenty sicknesses in ley body so food neh like dah you have to eat ley fresh most sor ley time from god to man as you picking it seh ley place where you harvest a from la same day the you eat ley all ley protein ley mineral vitamin neh inside a can work good in ley body so me I think vegetable la food you can keep for more than three day you jeh put ley down leh dah no no no a will na be good for ley body ley ley work a suppose to do in ley body a wey na do it. So vegetable neh na food to keep for long time because a always have to be fresh yes when a fresh la ley way how you can enjoy it then ley work a suppose to do in ley body a can do it.